La pacencia mos premiti mantenel l'eshuerçu costanti i la calma frenti a los estáculus, facilitandu'l progressu susteníu i acreciendu las possibilidais de llegal alos ojetivus nel longu praçu.